Misy karazagna maille de bain a <hesitation> ana lilahy: <hesitation> findesina lahy izao dia short fotsiny raha ohatra ka ho an'ny lahy. Ka raha ho an'ny vavy izy a dia <hesitation> mini-jupe kely misy body ambony <hesitation> misy mi <hesitation> body kely ambony izany dia na <hesitation> sotiaigna na miaraka amin'ny silipo. Dia rehefa agny amin'ny mandro agny amin'ny piscine izy a no mampiasa an'io. <hesitation> Sotiaigna miaraka amin'ny silipo io no andesiny mandro.